अगर मु मान लू की दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़ पे चढ़ नी। पड़े तो ई के कान ने मु सबसे फेलि महारा बेग में पेरासूट रखूंगु। अर उनी पहाड की ऊँचाई ये <hesitation> जोड़ गुना करके अपना दिमाग मे रखूँगो। की चढ़ाई के दौरान मे का रुकणी, का शरीर है ऊर्जा देबा कान ने पानी पीनी। तो बेग मे मु अण तरीका की चिजा राखुँगो। अर कदी दिक्कत आजा तो पेरासूट है खोलूँगो। का पे आगे बड़बा कान ने खिला गाडुनगो। अर रस्सियाँ मार पास होनी चा जन की मदद से मु पहाड़ के उपर चढ़बा की पूरी कोशिश करूगु।